Kalo untuk ini renang pasti ita tini badu renang ita tini oe untuk ita tinu ita tini nanaak boe bisa.